المشروع إللي راني نقدم عليه هكا: هو أني أفتح روضة اطفال بش نقري فيه لولاد صغار لخطر أن تخصص تاعي الجامعي هو علوم التربيه. والطفل يعني هكا بالنسبه ليا هو حاجه كبيره لخطر هو الجيل تاع المستقبل ولازم ننشأوه و لهذيك أنا راني متحمسه ليه بزاف لخطر نحب نقدم عندي من معلومات وهكا باش ينشد المليح.